हाथि जङगलमे रहेबाला जनाबरबा । हाति के एगो दुगो सङख्या नरहैये । ओकैनके लहेन्डा रहैये । काहेके लहेन्डा कहिला रहैये तह ओकैनके लहेन्डा नरही तह जङ्गलमे बहुत किसिमके जनावर सब बाते खतरनाक कि हातिके तह मुवाइमेदी ओहिसे <noise> हाथिसब ओपन हथिमे काहेला बेसी राखैये । कि हमैनके बेसी संहतिया रहिइ आबेसी लेहेन्डा रहीही तह कौनोभि जनावर हमैनके खत खतरा पुगाए आइ तह ओकैनके कथी करू पुरा लहेन्डे उल्टजाइ ओही से हाति सब अपन पैइरबारने चाहे उअपन सरसंहतने हातिके बेसी कथी कयले रहैये त बेसी संगमिल राखले रहैये । की कौनो हमैनके कौनो जनावर संहतमे हातिके बेसी कथि कएलेरहयेत संगमिल राखले रहैये । किकौनो हमिनके क नौ जनावर हमिनमे काहेकी समस्या देखाइ आचाहे नोकसान पुगाए आइ त हमिन के कथि करेके पुरा लहेन्डा ओकराने झुकजाएके आ झुकलाकेबाद कौनोभि चिज त नसकी ओहिसे हाति सब कथि करैये त लहेन्डा बनाके राखले रहैये । आ लहेन्डेसे ओकैनके केन्हु जाइत लहेन्डे लेके जाइ ओहिसे हातिके परिवार सब लहेन्डा बनाके संगमिलमे कही भि जाइत बचाकचा से लेके बर्की तक सब लहेन्डेमे जाई लहेन्डे ने आई ।